Oyi ro oma dɛmu bɛ ba nicoza nɛ wa we mi ma ma ɲu ba cruu bɛ'a ni nɛ a zun be pɛ uwe non non non non ni twa mibini a yi bɛ'a ba beso so ho tun mi vɛsi ma wa ba mi mi ba mi mi ɛnɛ wa ba mi mi yoro wo don to ba a ni nɛ a ba pa'a mi po mu sinon bɛ wa we mi ba a ni nɛ pa'a mana ma tete mɛ se